Pudsunudsijaga sa nudsit putsu ehk sääntsit purukõisi ja prahti nudsit ja tõmbat sisse ja tiit põrmandu puhtas. Põhilidsõlt um põrmandidõ puhtastegemises pudsunudsija, a või ka tõisi asjo, müübli näütüses puhtastegemises.